Betibetiby eo an̈ao vao maren̈y oe ha misy olo dimy isakafo amin̈ao Zao hariva ziô raha ataoko malaky dônko kô rô amizay na atody na viandy hase feky malaky, na mizaha raha efa vita amy dokan̈y àby ren̈y direkity masaka àby ren̈y, zen̈y feky sisa azoko ataoko e.